नारंगी रंग जु ची मेते ता ख़ुशी अर रचनात्मक अर ऊर्जा गु प्रतीक ची यु मेते गर्मियों मा भी धुप अर ताज़गी याद दिलांदू अर जब मैं नारंगी रंग ते देख्दु छो ता मेरा मन मा उत्सव फूल अर ख़ुशी पल मेते याद औंदा।